Sɛ mowɔ sar do a ndzɛmba enum a mehia. Odzikan yɛ nsu osiandɛ ɔno na ɔbɛma me nkwa. Edziban so nnka mo ho a munntum na menntsena ase. Afei mo fone ama mehu ndzɛmba a ɔrokɔ do wɔ wiase. Mewie no dɛm a mehi-mehia efupɔnkɔ a ɔbɛma ma metum akokɔ mbeambea. Na odzi ewie no koraa no medze mpa a ɔbɔboa ma metum mada adwedwe mo ho yie.